يا حبيبي، لو تبي نصيحتي، حاول تعدل وقت نومك شوي- شوي. خلي عندك روتين ثابت قبل ما تنام. زي مثلاً تقفل التلفزيون، أو الموبايل، قبل النوم ساعة، وتحاول تهدي نفسك، عشان ترتاح أكثر. وبالنسبة للإستيقاظ، حاول تخلي الساعة بعيدة عنك، عشان تكون تضطر تطلع من السرير. وإذا قدرت تبدأ يومك بشيء يحفزك، زي فنجان قهوة، <noise> أو تمرين خفيف، بتشوف نفسك متحمس تقوم الصبح.